په بخلي کې چې مختلفه مصالې استعمالېږي دا دی:‌کورکمن،‌زیره،‌دهڼیا،‌لاچي، لونګ،‌دالچیني،‌تور مرچ،‌سور مرچ او داسې نور. په بعضې پخلنځیو کې میوه هم د مصالحو په مینځ کې حسابیږي.او کېدی شي هغه د ام پوستکی،‌د نارنج پوستکی او داسې نور مېوې چې پخلیو ته خوند ورکوي هغه استعمالې شي. پر دې سربیره نور بعضې غیر عامې مصالحې په پخلیو کې استعمالیدای شيږ مثلا امچوره، هینګ،‌عجوین او داسې نور.